ཐག སྤེད་ཐེའུ དིག་ཆུ ཡ ན སྤེད་དིག་ཆུ ཁ་ཐ ཟོ་ཟད། སུབ་བ ཆེ ན དི གོ ཐང་པོ སྤེད་ལོ ཡང་ནམས་པོ། མན་ད ཝོ བ་སྐྱོ་ བ་སྐྱོ་ཐེན་དོ ཨིན། དེ ན པྱ སྤེད་ ནམས་སྤེད་ཀི་མིན་བྱེ་གི་སྤེད། ཁོའི་རིག་སྤེད་ ལ་སོགས་པོ དིག་ཆུ མང་པོ ཐེན་དོ ཨིན། གོ ཐང་པོ ནག་ཅག་གི་སྤེད་ འཛོལ་བའི་སྐབས། ཁ་ཐ་ ཟོ་ཟད་སུབ་བ ཆེ ན དི། ཨོ་དི་བལ་ན མི་ཅག་ཁོའི་དིག་ཆུ ཐམ་ཅ། ཐུག་ཏེ་གི་འོ་དེ ལོ ཕུན་གཟག་ ཏེ་འོ་དེ་ལོ། ཁ་ཕུད་ གི་དུང་འི་གི་འོ་དེ་གི་ཐོ་བུ དིག་ཆུ། ཐམ་ཅ་ཁམ་ ཀོ་གུ་འོ་དེ་གི་གབ་ལེ། འོ་དེ་ལོ ལམ་ཕྱ་ཏེ་གི་ནག་ཅག་གི་དཀུ་གུ། ཀུ་པའི་གབ་སོ་དེ་ནག་ཅག་གི་ཉིམ་ནས་གསུམ་གཅིག། ལབ་ལམ་ཕྱ་ཏེ་གི་ཀམ་གུ་སྤེད་དིག་ཆུ ཡ ན། ཨོ་དི་ན་ཟི་དེ་ཆུ་ཐམ་ཅ་སྐུབ་ལེ། ནག་ཅག་གི་འོ་དི་ཐུག་ཏེ་གི་རང་ཐག་ན་ཞིང་དུང་། ཐག་ཆུ ཨིན་ད་ལེ་དེ མེ་སོ་གུ། ཏག་ན ཏག་ཆུ ཨིན།